أفضل إني أكون فنان كوميدي مشهور علشان أدخل البسمة على روح الناس وفي ناس كتير جداً لما تكون زعلانة أو طفشانة أو مكتئبة تلجأ لهاي الأفلام الكوميدية علشان تضحك شوي فأنا أحب إني أكون من الناس اللي تدخل البسمة على قلب الناس.